<hesitation> איך האלט נישט וועגן גלאבאל ווארמינג, סו, איך וואלט געזאגט אז ניין, ס'איז א שטותים'דיגע זאך צו מאכן אז מ'זאל נישט האבן קיין פלעסטיק און ס'מאכט אלעס אסאך שווערער, און ס'איז נישט- איך האלט נישט פון עס, סו, איך האלט נישט אז ס'איז א זאך וואס ס'פעלט אפילו אויס צו טוהן